Gne <hesitation> asagne climatiseur zashy, da io zagny raha <hesitation> oha- karekare agnatigne tragno io zagny izy io, raha adoboky agnatigne tragno io, de io zany afaky haninao ame ze itiavanao anazy, gne afagnany miaro gn'aseka agny andragno ny amignazy ao.